Leydi Peeru kam mi anndaa fiiji ɗuuɗɗi dow leydi ndin, <hesitation> ammaa no mi yi'iri leydi ndin, to filmuuji ɗi ndaaru-mi, <hesitation> walaa ko waawnii yam to maɓɓe ba nonno ɓe ngaawirta. Nyaamndu maɓɓe, nyaamndu ndun maa, liƴƴi maɓɓe, ngam liƴƴo kon a yi'ay-ko mawko ɓaawo ko mawko nden a taway ko woodi <noise> teewu keewngu ndanewu taar, laaɓngu